சமத்துவம் என்ற சொல்லை நினைத்தால். எனக்கு முதலில் மனதில் வருகிறது எல்லா மனிதர்களுக்கும். சம உரிமைகள் சம வாய்ப்புகள் வழங்கும் கருத்து. சமூகத்தில் ஒருவருக்கொருவர் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை மீறி. அந்தக் கடவுளின் படைப்பாக அனைவரையும் சமமாக. கருதுவோம் என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது சமத்துவம். என்பது இனப் பாகுபாடுகள் மதம் மொழி சமூக நிலை மற்றும். பிற நிகரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு நிவர்த்தி செய்யவேண்டும். என்பதை உணர்த்துகிறது இதனால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அங்கீகாரம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சம உரிமைகள். வழங்கும் சூழல் உருவாகிறது சமத்துவம் என்பது மதிப்பையும். பரிசுகளையும் சமூகத்தினரின் எதிர்மறை மதிப்பீடுகளையும். எதிர்த்து அனைத்து மக்களுக்கு சமச்சீரான வாழ்க்கையை. முன்னேற்றுவதை நோக்கி செயற்படுவது.